Omuntu naabaasa kwerinda amaganya, yaaba omuntu arashaba munonga, omuntu akagira abanywani bingi, kandi okashanga oreerinda abantu bakureeta obuvuyo hamwe n'okugwana entaro ezitari zaawe, aho amaganya noogerinda.